Le fampiasagna frizidera ndraiky edy <noise> karazana raha mandeha courant zaigny izy io de mizara roa izy, araiky fogna izy fa mizara roa iry, araiky fogna izy fa mizara roa le placeny de ambony somary mangatsiaka le mampivaingana, fa ambany juste i mampangatsiatsiaka fogna de misy araha afaka reglegna koa le tsiaisiakagny igny afaka atao ambony de afaka ambanimbany.